Wal busakhi ƙinna, ghi har ma Sinaa busakhi ƙinnu, tuwa taahyi taahyiyayu, in-in ma sinaa ciyu, ma SinaLthu, ɗin ghiwu P’i yan tahyiyi bawu miniɗi khiru tighigu, Shikenan, Sai wa ʒha ƙumu ɗi kurinra ko wa ʒha ƙinmu ghi taa yan tahyiyai ko a mbuni ko a mbunaa, balle gma ghi cana, ghani ma hyina Lthadau, ghani ma hyina yitau, wu Lthu bawu vaɗi ƙimu wu ʒha ɗi kurinna, ti wasu ti wasau shikenan to biya kumowo jabi kuranna yabuna ya buna katau to ghi dinan gmafukhi bu tahyiyi ghaniLthi yan gma waɗau wuyani cin gwaman, wa ɗau witahi ta wuyai gwaman sai gwaman ya varimu gma to ma busa ƙingha mbanai wabu ɗi padai, bawu biwu ko wi sipura, ko wi barau, to busi ƙimu mbanai, gwamana ni yani bu ma Umma be, taba biya wi ta gwamawiwi ƙisiƙisima kamar kinakhi khin ʒhabakhi, kama kuwakhi khi ʒhabaki, kama kumakhi khi ʒabakai, ɗin taba ʒhaya wal ya ta kyaghin gwamana, yaɗa ɗin bu ndakakhi din bu ɗi ʒe ʒhahi ƙuinna Lthuwayi yuni khin Sinni ma, wa Lthuwayi khin Sinnima to busi ƙinwi, ɗin yanu bu wu ndaka Ummau, ɗin yani bu wu ndaka Ummau, ɗin yani bu wu ndaka Ummau busu ƙinu mbanai, busu ƙinu mbanai balle na gma na gwanawini burkinu. Ɗin yani bu wu ndaka ummau, ngigyiyi wu Padiya ngyingi wabusa ƙinwi, ghani wi tsipurau, busi ƙinwi, ghani wu ndaka taa yan tahyiyai busu ƙimu mbanai wa ndaka iwa c’u yau tahiyiya busu ƙinwi cabu gwamana yayi ƙuƙƙulha kunghinbe, ma tsiga ma jenta tsagyi wi mbani be ma janta tsagyi wi ndaka bura tighima ghani kwa uu to wi ta gwannan ma khiyusi ti ƙinghima ma khiyusi ti ci’ighima, wuzha ƙimu ɗi ci’iwi, wu ʒha ƙimu ɗi kunwi wu khiya wu ʒha yau tahyiyin ɗahyi to gwana wi ndaka khiya gwanan ɗahyi, ghaman ne caba ʒha kullum ya Lharama kullum ya Lharama ɗi-ɗi- dapuwa yu Lharama ɗi radiwina ɗin yu Lharana ɗi takardu wuna ghingin ma tsigo a janta tsagyi wi mbnai.